Ny olo agny koa zay tiandreo ny manaraky code sociaux izany hoe tiandreo zany ny mitovitovy raha atao ny olo anatin'ny toera raiky ao da reo koa olo, ireo koa olo da tena mifanaja.